Alo primeru piensa nel pressonagi prencipal i el sitiu ondi está. Alogu piensa qué le passa i qué es lo que quieri. Daí ya pueis ahilal i dil improvisandu porque alo menus tienis craru dóndi salis. Otra cosa es que ya quieras hazé-lu mu bien i quieras fechal el cuentu con un consejamientu o un enseñamientu peru antocis tamién lo tienis de tenel polo craru dendi lo primeru i lo que estás hiziendu es antruejal essi enseñamientu.